Koom këbujëp xë ëch jadunt's ëch nëkë këbujyë xëtëch nëkë nëdombyë jadunt's xët'sëbyëch kë jadunt's nyüdyë bëkyë nabodyë kubodyë y në nadëmnë wat's.